Amen toboh nak masoh baju, masoh dengan tangan ye dak be sekau, toboh pertamo tu nyiap bokor dulu ontok ngepek ayo e nak ngendam baju kak tadi, dem tu men toboh la dem di pek gale di bokor kak tadi, pek dengan sabon e, sabon basoh baju amen la pek di bokor kan pek sabon, sabon basoh e tadi nah di tunggu ku day maken sabon tu nyerap ke bajo toboh yang belekat tadi, dem tu di dem tu di ambek di pek di ini gladak, dem tu di segau pakai penyegau baju, jangan pule pakai penyegau kawat rusak baju kitek, men la pakai penyegau baju e kan la berseh la di segau sampe beno depan e, belakang e, dalam e toboh la dem di segau gale kan, dem tu di endam lagi makai, makai untok pengehom baju men ladem pek pengehom baju ditunggu cak be berape menit kan, dem tu men la dem di jemo, men la dem di jemo tunggu dem di tunggu di angkat tulah dem tu di lipat.